که تاسي پلان لری چي په ټوله اسیا کي پیاده مزل وکړی نو لومړي دهغو هیوادونو نقشه مطالعه کړي چي تاسي غواړی په هغه هیوادونه. کی تیر سي او همدارنګه ښه محکمه بوټونه ولري اوهغه اپلیکیشنونه انسټال کړي چي اپ لاین کار کوی نور ځیني اړین توکي لکه اوبه او ځینی ضروری شیان .چی تاسی یی وړلای سي دځان درسره ولري چی د ضرورت په وخت کی تری استفاده وکړی